. Assi achen boboma biiship. ode akwa kama affa o pa akangha achen boboma mboma akhe o asii biiship osoha afara meh. oda echen o, azoha afara, agwomi bom akaka, azohatara. mada atarr meh anang beh meh, ejibha cho ewop khi izizighhae. And mada si ejibha ndoma anang beh meh, beh beh ghe dibeh awobha khe beh hoharama e. mando kwa beh bira chiwi odik okoka maybe idi gho ahm vaa kho aghom, ofona meh ochatok nuaa fa azomi anang the veh ojibho ojib. mando kwa beh beh beh fona ghe beh kwa azoha nwa wani kwo bii mobenbi mozokane e. mohe kha nwerr e. moh khe hozom e. mbeni da offon meh ejibha ekpo okaka mboma pa azom anang beh e. ma ekpo okaka mbyoma, ryeh ba ezim ejibha ekwu ha ekhomort chononghe. ma ekpo okoka mbyoma pya azom anong onong pyeh beh ezim akpen pa adum eden akwu e. kho agbe kwa abii ttaa abeh si ibhanghi ndoma beh duwa beh na bhani nnona, beh hama ochatok mwo ma. madosii ibha ndoma, onong okwobhokobha oba ayi zohechen eff e. Hi bhape. echen byoma effa ponanghe meh e. ihina cho, oyabhawoni nwoma obha enonaa e. khe wosii diwa abitta diweh ana nungha anong echakpo kaka pyeh mboma, khe wosii wa bema bhan nnona e iwa ogbe nwoma orip khode ohuribe onong onong ogham pyeh. Bet mayina, ohurida moni anong ekpo okaka modi ononang cha anong oyinabe ma azasoha itoktama. Abenbeh ananghe ibom . Saa memehi emikpa sokerokeroh? So opopeh azoha aji anong kwo oyina abeh meh e. Asoha ffo ojib ojib aji khe. Ghe wosim osii erama nda chimonosi mahochatok